Raha <hesitation> afovoan-tany aty da <hesitation> e langouste e <hesitation> sara sady lafo, f'raha magnano akoa ame sisiny agny zany raha ohatra ka hoe langouste za da mora da everiko eo refa, eo koa i plat gastronomique, io zany mba tiàko hoagny koa io fa da lafo loatra moa izy io, da fa da e magniry avao gnany tena fa sy mihina an'azy.